Raha tena hoe ao anaty rano avokoa ny tany rehetra dia mety somary hanahirana ihany ny hahavelona ny olombelona. Fa azo atao ny mitaingina zavatra mitsingevana. Ohatra hoe eny ambony sambo izy na eny ambonina lakana izy de miezaka mahandro sakafo eny ambony eny izy zany mba hahavelona anazy.